Lesdi Sri Lanka ndi walaa pewri ndi walaa pewri ɗon mbo e ndi wodi ndiyam nde deyya jaam mbaadoñ pamaroñ pamaroñ na njiyam cemmbiɗa ɗam